पेरू इतिहास के एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। जीमे प्राचीन सभ्यताएँ, औपनिवेशिक शासन और स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पेरू की भूमि पे सबसे पुरानी सभ्यता में से एक नार्तेचिको सभ्यता। लगभग तीन हजार से अठारह सौ ईसा पूर्व की है। इसके बाद चाविन सभ्यता नौ सौ से दई सौ ईसा पूर्व की ही। जा सभ्यता अपनी कला और धार्मिक स्थलान के लिए जानी जाती है। इसके बाद मोचे और नजका सभ्यता या सौ से सात सौ ईसा पूर्व पुरानी है। जा सभ्यता अपनी अद्भुत मिट्टी के बर्तन के लिए और भु चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। पेरू को सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य इंका साम्राज्य हतो। इकी राजधानी कुस्को हती। माचू पिचू जैसे महान स्थलन को निर्माण यही साम्राज्य के दौरान भावो हतो। इंका साम्राज्य ने कृषि वास्तुकला और इंजीनियरिंग में अद्वितीय प्रगति करी हती। पंद्रह सौ बत्तीस ईस्वी में स्पेन विजेता फ्रांसिस्को पिज़ारो ने इंका सम्राट अतहुआलपा को हराके इंका साम्राज्य को पतन करो।